Ná ntio ngō kɨtɨ ntata tɨtɨntaán ntá ca ítɨ nu ini keꞌnté tɨ dōó keꞌnté tɨ dóo o míꞌi nanīꞌi tɨda <hesitation> ñaꞌa nga dóó ne keꞌnté tɨ kaeꞌnté tɨ suetr keꞌnté tɨ kēꞌnté tɨ pañuu untɨꞌɨ inanīꞌi tɨ́ ne kachi tɨ kada váꞌa tɨ tāká tɨ ña cho ño ngatɨna luku diꞌna ne kuiluku tína kuilukú dɨ ntɨkɨ́ kuilukú dɨ ntɨ̄kɨ́ kaɨ ni u kɨtɨ pero tí ñavi ú kuente kɨtɨ í īó nko kɨtɨ nekóokóó kɨtɨ hi ga ne ío nō kɨtɨ ío ngō kɨtɨ kóó <hesitation> sandia per í kɨtɨ thɨ ne váꞌchi <hesitation> váꞌchi venenú dɨ te <hesitation> kɨni tɨ xēꞌēngú ne kaꞌní tɨ xo ñaꞌa intákɨni ̄ tɨ ne vá chi kueꞌé diuꞌú ntá da gāstún ña datoko inaniꞌi ña kiꞌo ña <hesitation> civváꞌchi dañu ɨv kóó váꞌchi dañu sania sandia kɨtɨ i ña ne váꞌthi dañu tɨ ikɨni tɨ ñꞌa <hesitation> pues ñáakuñáꞌa na kui kakán ña ñáꞌa nakui kākán ña te kūtíinañeé ña dukú ña xīkɨ ne naniꞌi ña kiꞌo ña te ñꞌa ne ñꞌa.